Ia, fan̈aboaran̈a sosỳ an-trano zen̈y tsy sarotro. Alain̈a zen̈y vary vary baka mampa sosỳ araiky petapaka in̈y zen̈y io vary lava oe. Asian̈a vinegira-nany, asian̈a sira, asian̈a siramamy, asian̈a fangaro-nany zay tia, mifangaro izy ao. Asian̈a kôkômbra, zavoka, makamba, atody, asian̈y sôsy sôza zen̈y izy fa vita edy.